الصفات اللي تعجبني في الناس نحب الناس نشوف صفة الناس الصدوقين والمتواضعين واللي عندهم إصرار <hesitation> ل- هذي الناس <hesitation> نحسها ديما فيهم صفات مميزة ونادرة، ممكن يعني تميزهم عن البقية.